Ba yi ro trezɔr trezɔr sin nupɛ na trezor abe mu a nafolo ni karti so yi na nu wo nunɛ na tomu tomu we mu we be o hari si paseke o ma bira lo o ma ji be o ma ji nafolo a wa'ara o jiro don mu yi na a to nupɛ zun bie mi ma we nupɛ zun bie mi ma we mu bɛnɛ yirawe amu a mu ɛsira a mɛn